Pus es ke ka tepalkatl kachi welik kisa comida asta kahwen no no, sekiposonia ka tepalkatl kachi welik kisa, ke kachi ahwiak, ika ka sartén o se ollita pues pa inon kachi kuali de tepostli porque non de barro kachi delicado asta para se kipapakas semochias asta ma seseya, porque si amo niman xeliwi, pues neka de barro kateh jarritos para se cafeonis, kate platitos, o kate nono igual floreritos pero de barro nono.